E leydi Burtaniya e wodi cuisine ɗun ɓe defirta e chondi alkamaari e riɗiri e gene, duniyaaru fuf e yiɗi cuisine maɓɓe, ngam kusel ngel ɓe ngatta un seɗɗa.